kenda na tetenda ŋo' gboso 'dukö na sukuluöt i na tetenda bgwoke losu sukuluöt jibitali nye na tinda a bgwoke gboŋ lo'but

Wörö ko kilo arabiajin loŋ ti ŋutu jore kulo i nene diŋit na do medda nagoŋ kule' ŋutuu kulo jaja kule' ŋutuu kulo momon do na a konda kilo ŋo' na a do toyiŋgi naron

do bubulö tiju 'börik ko mede net na i moka ko malaria i kikölin jore togeleŋ na ŋtut toto ko lemesia nagon ko wini kata ni tomurek na piöŋ loŋ liliwa nyoga ko porogo kune ti ilani koke a ko tomusala na piritö bge ko soron kune ti bge a nake

ala yee nan ko pusök na jujumbu na keriyat ka'de ka'de

ŋo togeleŋ na bgoso kayuŋolok i luŋunda ŋojik kaŋ a yi tosi'dakindi kak ama a yi tikindi ko kukuwesi i loki na kenda i loki na 'busan na kenda

bgoke liyaŋ lo konda ŋo jore i togu na ŋojik lo kekenda kulo togeleŋ na ŋutu bgebgeya gurusu i bgoke ni anyen togu ŋojik loŋ 'bakana gurusutöt na ropaki i sukulu

do to'durjö jur lo do 'dukö ŋo bge gbeŋge ko ken jibitaliat sukuluöt ado nye na tinda do to'durö na jur lo

nan totokitaju simu yi diŋitan jore gbeti yi waran nan weweja tokitaju simu paran nayit köti nan bubulö totokitaju köti kode yi tokotayaŋ köti totokitaju̧ simu

e nan a wöröji i lele jur 'boŋ i lo jir a south sudan ke

mede na bubulö rerengu na kinyotot i gboŋ a kisum ko muggö na kinyotot logon a dere' jo kode' yi nyesu na kinyotot lo pape

koju 'beron nu ŋojik luwaliyan se lo kenda ŋojik nawate kune sida mede a kenda ama soŋinana ŋojik luwalian ko nawate kune kendi' jojo yi sukulu yu

kenda na a ŋarakinda riŋit niyo i ga'yu na tirikuet nabgoŋ i gayesi i kikölin jore togeleŋ na bukan kata naŋ ŋutu keken ti kuwe na kulya ti gayesi

ŋutu jore moka junya i kikolin jore parik ama kulye kikolin kase gwon na nagan do tibublö tetenda na mugun inot ama nagon ko do tetenda mugun inot i diŋitan liŋ do ti bulö moka junya

bogolan naŋ 'nnyanyar rogu parik kune a bogolan naŋ najo nyenaŋ do kukuka ko do gboŋ yi ŋutuu kata

wöriyet logoŋ ropa ku'dik lo aa wörö ko ki'bo kode' ko arabiya

kayuŋwö kuwe tiinda nan miret na ŋutu loŋ ko midijin na'but 'boŋ ko gurut kata ni 'boŋ yina tiida ba wulundö na kenda na a ŋo' togeleŋ

nan totokor derja na 'döti' nagoŋ nan nyanyar parik togeleŋ na a tinda niyo' na tirikuwet parik yi meda di 'döti' na ti 'duu gbak gbe nagoŋ na miindi na tomurek gagalunda na ŋo logoŋ tiki' yi 'döti' kata ni yi to'bi'binda

ŋutu kulo ko a ko kenda jonda mömörötu nyena tinda taliŋ gboŋ 'ban lakini tina de na ŋutú kulo a je kenda a jondi toyiŋakin na i jur

ye nan totokitaju simu i diŋitan jore

kenda na tindu ŋutu i pujö na koŋön na 'bijö parik ama to'durjo yeyesi ti ŋutu a ŋutu yeyeji pajö parik

'busan na suweni ŋutú i gboke yú na a nyen reregú tuwanti logon aa pó i reyará i ŋutulu yú

ŋo logoŋ perok liŋ tikinda ŋutú böböŋöji i kikolin i yuganda ni kulo a birö na ŋojik lo'di'dik iy kiko a ko 'dogu na töri lo 'bijo i pipiki

wate kune ko nyöundö banjaji na tutuŋöiyö a lepeŋat iti i soko i bgwörö na kinyö kode toro'bö a lepeŋat ko tubgwörji kilo kinyö anyen tuŋöjo banja nagon lepeŋ a nyöun na anyen köti ŋarakonda lepeŋat

duté ti kenda kune a tindu ŋojik kaá i goŋ ko pusok i tó sukulu ama nagoŋ ŋojik jore kegá parik nawate ko luwaliyan a tó pirit kenet

walai kulya ti 'de'ya na gurusu i kiko' lo ko'buŋöt kune a na'but asan i ilo kiko na ŋutú nyobulö ti kwalitunda gurusutöt na di wulek ko ko nana ŋutu' 'de kadi na

do meda di kulo ŋutulu loŋ a kenda kulo kaŋ mede yu kulo bgoso a weja pujö ma kitajin tiyanana ko kulo ŋaŋarakinda 'börik ko midijik kase ko 'dok ko kulo weweja tunyöju na'börik lo'but

'busan na suwe na ŋutuú ko kilo winikä na gaju ŋutú i moka na reto logoŋ kega parik ŋo gboso reto lo moga ŋutuú na wate i piritän ti gbakiyat ti mokosi

ŋutu luwalet lo nyesu kinyötöt lo jounda mugun na lepeŋ i yuŋö

ee nan nyanyar diniki' na kilo ŋo

petesi ti kenda na ŋutu lo go kulo a ŋarakinda i tö'durjö na'but na midijik jöre togeleŋ na ŋutu logo kulo bulönbulö pujö na kitajin 'bgak na 'but nagon ŋutu röröpa gurusutöt nagon ŋaŋarakinda mede

kimaŋ lo waya 'ban 'ban kaaŋ yi gboke yi' gboŋ ko ŋo' gboso kaden yi' tokitaju se a yi' pujiri kimaŋ

nan nyarnyar jujumbu na kulya ti keriyat kadekade a nyen na denuda ko na ludukak

ŋutu jöre böböŋöji ko ŋo bgeti arabiajin pikpikiö logon wökön ko wökon ko wurö jöre

ret lo 'bulötö lo ŋutu bubulö teŋgu ko kiko lo tu yi pirit na wini kode mugö na kinyötöt lo nuönyöyi 'bura'

nan yeyeju adi gurusu kune 'dela i bank ko do wöwórö i kiko do wörö kanan anyen gurusu kune bgwon ti likin ko do a yenga pirit na do tu kata nu a do ko 'dumundi gurusu konuk kune i bank anyen do jujukin kitani

ko ŋutu' gboŋ ko yöŋesi yi diŋit na pele' kega parik ko lele' ret a ŋo' ŋutu' tu yi pirit na wini kode' yesu na ludeeki' a jondi' riŋit ko ŋutu' mugun

yi de tikinda sornyön kaŋ kune bgoŋ na nake ko tiju na koko 'bura kode i tokitaju na koko 'bura

kenda na a ŋarakinda ŋutuu ti mede niaŋ i pujö na ŋo' nagoŋ yi a pet kune i kikölin jore togeleŋ na tiyanan yi bge goŋ ko gurusutot naŋ yi bubulö suluja na dukan naŋ yi a pet 'beron

kpiyesi' na dedena na tuggö di piyö 'ban ko ŋutu' mugun ni kune a gboŋ na 'böriköt lo ŋutu' lowarok a ko gboŋ na ŋutu' lokpe

ŋo narok naŋ ŋutu pupu i tokitaju na toro'bo bgwoso leleŋesi na a puundo na ret loŋ do pouun i tokitaju na i lo leleŋet bgeti ret lo sokan

ee nan yinga na'but i momora ko ŋutuu lo luduk a gbeji' yojulin ko ŋutuu lo luduk

kenda na ŋarakinda mede niyaŋ na yi pujö na ŋwajik ti mede niyaŋ yi pujö na kitajin lo'but loŋ ko weweja' ŋarakinda na mede na

nyu 'bak 'ban pölylyö gbon ko yöŋesi kata

sukulu na ma tu a ŋarakinda ŋojik ko ŋutu lo wora kulo i kikölin loŋ ŋojik wejalweja tokorja na tuka'de na se ko ŋuti lo bot

kenda na a ŋarakinda ŋutu kuwe ti mede i kikölin ka'de ka'de kega parik ŋojik kulo ponda a kotodinök yi pirit na kenda ko a kulo gbe kakita yi pirit na kelan

ŋutu' logon a kametak ti jur kulo yi diŋitan liŋ ŋupi tokorju loŋiyo yi kulya ti kenda lopeŋ lo tokorju loŋoyo logon adi ti ŋojik kulo yiti yi kenda en lepeŋat sisi'da mede anen ŋerot na lepeŋat na molu gbon 'bura anyen lepeŋat jujukin tiju ŋarakinda na 'barik

ko ŋutu' loŋ gboŋ ko yilo ret a sorondu yi piyoŋ kata ama a nene' yiti 'yilunda na kine piyoŋ a möji' möju lepeŋ bubulö puundö na yilo ret lo kolera lo ko piyoŋ kune 'ba miyö

ŋö narok nagoŋ tikinda ŋutu boboŋogi' perotoliŋ na a momoro'tu ko 'borik kode' 'doro ko ŋo woriet 'be 'doro kode' kipikipik kode turumbili

sukulu na ŋarakinda ŋutulu ŋutulu ti mede a ko ŋutulu ti bgoke i kiko logon ko kulo wejal weja jambu na kulyajin ti bgoke lo

nan wogu ŋo gbege aduŋgu kode' koyo kilo ŋo' logoŋ un wowogu se kulo a ko gita

nan bulöni bulö jambu ko gboro lo lijo

pipo kilo weweja tinda na kukuwesi i ŋutulu lo bgoŋ i sukulu loŋ ko midijin manyen koko weweja meda na midijin kase ko lubudiyöt kase i pirit na geleŋ

kenda na 'busan nayit na ŋarakinda ŋutuu kegga parik ŋwajik ko a joŋ yi kenda ko ŋerot yu bubulö ŋarakinda ko monye kase a ko kule' ŋwajik laa lo'di'dik kulo

ŋutu' Luwalet lo ködö ti temani' tema ret lo sukariya lo daŋ geleŋ yi mukök na yapani musala ko daŋin musala 'ba

toripesi na kpeja di ŋwaji a möka ko deyiye na a yawun na mugun a ko puri' na mugun na ŋwajik

kilo wasaka maatu ŋutu' de'ya koo kulo yi yi kiko' loŋ gbeŋge ŋutu' nonogga

ŋojik kulo nyanyar birö na ŋo bgenge ko kura lumurut logon lo biriö se kulo

nan bubulo ŋonga miyen na perok ti yapa a mede mede i möju na piöŋ na pape

sukuluwat naŋ gboŋ kaŋ yi gboke ni kune a ŋarakinda ŋwajik kulo i kiko logoŋ ko ŋiro logon monye a pujö gurusu naŋ roropani a lepeŋat joŋadi' kinyo a se lo tikini' sukulu yu a ŋiro lo kendi' kenda 'bai ko roba

kenda na maatu ŋarakinda i teŋgu na tolomeran lo i kiko' logoŋ ŋutuu lo kenda mede ni kulo ko kulo weweja pujö na kita lo'but loŋ ko ropa lo'but a ŋarakindi tunyöyi na ŋojik ko ŋarakinda na ŋojik

bgeyari lo sukuluöt kaŋ i bgoke ni lo a ŋarakinda mede nio na kode mede niyaŋ na i kikölin jore togeleŋ bgeyari lo sukulu i bgoke ni lo a tikinda ŋutu kaŋ bgoke ni kulo parika liyöŋörö i tu kata yu

walayi' ŋo' nagon nan nyanyar konda parik na a nyesu